Raha tokony hofantarigna alohan'ny hanambady: toetrany. Toetrany tokony hofantarigny hoe maditry ve izy? Matotra ve izy? Manakory izy koa amin'ny fiarahamonigny? Tia fiarahamonigny ve izy? Zegny zegny raha tsara tokony hofantarigny alohan'ny hanambadiagna ny olo araika. Tsy tokony ma- tsy tokony miarakaraka fany izy ko tsy mbola hay toetrany. Mila fantatra zegny toetran'ny olo araika io.